Nha ma huru nu ahua nweren si ma lura bu agwa buruoma, yabun nwoyeriya ngbelilam hu agwa buruoma oshiwa nha dum me ne mea ma nta modima agweye ke bu agwaa but nhuna nu agwa buruoma ohu nhe meru ke me shiru bita nu orom kpamanaya si taan, owe nsagbu nu oro amunam, amunam omutakiri ke gesuru nu ma mazi nu ya agwa buruoma nu onwa ka, eleriya kpo ma huru osi nbram bu nu nhuruyam aya kekwu su me ji shinu ka nu munaya yesi nu onwaka nu ikirima ke chinike nhuruyanaya, okwokwo nso kanu jiwa hu nweren jiwa naya kpo jiya karu hu ewhejiwa naya yobu nha me karu me. Ohu naya koma, yahu ihe ma shi ma kani <noise>